Nungdaagang ka shii niimin yiɓe she ɓad, yiɓe kannanu shoka mon ɓeb yiɓe kwin mon ɗebnan pii naashin koo piined yiɓe kwee nan u ti bii nu laa katee pii shubɗiirab, daadimo ka bore ti yiɓe kwen shoo kaŋ kanle yiɓe shoo ka na peere nyimam nan peere yoo mwaa naghe naa perere, nan peere na koo kaawee nan peere ko na koo kakwee laa ee kwee ka ɓore na peere yimam ne voo noob koo vo ned nu, kween nung kan kanle yiɓe. Nungkan kanle ɓat, ɓat shi nyonghe lul, ɗiikung mon ɗeb ɓamo mon teb, daa ee kwin ɓa ka turii voo rab ɓa ka turii voo rab, mon, ɓan tu voo raab nan tu yoon ti rab- rab yoo voo rab kween ned, ta fuuna ni noob, awii ee kwin ɓa mo nob. Nungkakoo pelaa loo ko yiili yi mara nungkanii te ka ɗeele jumnung yo, daa ye ka nob kwaa mwaa pili kwin mwaa neble mwaa ta nele mwaa ɗele jumnung ti shoo faa nung yilii shimo Nɓakwe ɓo yoo yumoŋ ka dabanung shooti shulen dabanunghin peenaa loo, nan yi taamo mwaa pili ɓat kwee mwaa taa deblenung mwaa follena nunggeme na teeka kpaare nywaa dabanung kanan nywee mo wii ɓa kwee nyong na nu. Shokan kanle ɓat nanshi nyonghe lul ti kanak tika keenung kwen shoo kan kanle ɓat. Nungtahen dimon yo mwaa pili ɓa kwee mwaa teeka ɗeɓlee mwaa keere nungtanghe yaa yil ka wii nungtahen diya. Kween shoon kan kane ɓat, in kanle yiɓen shee shooka nin nung nyonghe shit, nii nyonghem shimi.